अन्ग् बन्ग्सिन्, ब्लच्क् चोफ्फी कोनो लन्ग् नैकोन अन्ग् प्रेफेर् खलम। मन कि जे बिल जन्गो चोफ्फी औ है जन्गो क्रिम् ब सिनि हेनन् जैए। लुप लन्ग्न, बिओ बन्ग्सिन् देहनि थकै मजन्गुन्ग। सुगर् चोन्तेन्त् जबते, सुगर् नि प्रोब्लेम् ब जैए। जैए उनो थन्ग्लनि हेब्र, दि त्स जैए गौनि बुइसे, बुइसे प्रहै बरै लन्ग्ब न। अन्ग् खैन अन्ग् ब्लच्क् चोफ्फी कोनो बन्ग्सिन् प्रेफेर् खलम। अन्ग् फुन्गौ लन्ग् नैकोन बन्ग्सिन् मजन्गुनन् त्स नलन है। अम्प्र है, होरि निको जन्गो अवोइद् खलम न है खलम्ब। अम्प्र है, जेब्ल जन्गो होरो है। मन सि खमनि प्रथहि ब। इम्पोर्तन्त् खमनि प्रथहि ब। जन्गो है, सख्रन्ग् लकिन् थकै है। भन्ग्सिन् मजन्ग् जैए ब्लच्क् चोफ्फी लन्ग्न है। भर लन्ग्न हेब मजन्गुन्ग। किन्तुअ न्ग बन्ग्सिन् सुगर् न इनिप्रय न्ग। छोफ्फी को है एरिन गज गज न। देय् जन्गो लगैन नि है लन्ग्न है। को बन्ग्सिन् मजन्गुनन् त्स नलन है। अन्ग् खैन नन्ग्सेर्बु बन्ग्सिन् प्रेफेर् खलम नन्गो ब्लच्क् चोफ्फी कोनो मेअ।